So jeɗɗi haalaama, fulɓe micitittoomi. Huunde fuu ko ɓe paltotoo ɓe paltorto nii "jeɗɗi e korboori muuɗun". Balde duu e yontere yo jeɗɗi. Ko ɓuri heewde du, kulle kuurɗe <hesitation> ana golliree jeɗɗi hono lewru en, <hesitation> lamru ya.